जु कार छिन वेगा भोत भाग वोन अगिन जन वेगु वो शीशा लगया छिन वे लेट वोनी वेगु इंजन वोनु वेगा अंदर बैटिन वे वे जेते घूमों ची वे स्टेरिंग वोनो वे ब्रेक वोना सीटे वोनी अर बेल्ट वोना अर वे दरवाज़ा वोना वेगा पिछने सामन रखढ़ने दिग्गी वोन्दि ता ये तरह से भोत भागो बाटिन बड़दी।